<hesitation> eng' poorto ng'ung akomng'ot ko meam ngiam protens imuuchi iyam proteinss chechang komuuch ii konyor inyoru kwashiakoo, muuch ii aam kimyet ko kokoon ugonchwa chechiik, asa sapos kewalawali amu mwae taktari kole sapos kewalawali sapos iaam mm- macchungwek, iaam proteina, iaam fu- fru- fruits na ak pora iwalwali kityongan akie korook nda kikona aeng' a- a achakuani pendo ak kimyet amu ingiaam kimyet ak pendo kokoniin ngufuut iaai kasiit ng'ung.